Yome go anga lo bale <noise> yome gua vantem a nnou amma <noise> dieyo yome gua yome gole anga kem birbir me gua keme to kem a mma mo nnou ma va mo kem to kem ale lero mokem mo pokem anga mo ro mana ke birbir me gua ko yo me gole anga kem birbir me gua barasi kamero pukasi anga me blik alo peltom kem birbir me gua pukana me to yo mo yo me gole yome gole o mma mo nnou anga toro me va o kem birbir toro me ripka kem birbir toror kame va rarek mo kem toro me gua toro me momha kem mo tomae rosi mene, kem mo vauri e rongkem mo va mokem vantem herek alpu kem nga yo vantem e dieyo <hesitation> e devi yo amma mo nnou toro me ye gua toro me va mokem. Toro kame valong mo neutor lol kem mo va rarek mo neutor lol kem toro me gua kemsa ripka mene toro me deltu mo to kem. Pukana me to yo mo yo me gole amma mo nnou yo mo gole o doro. Ok toro me pokem toro kame ripka anga kem mo gua anga vatono, siam toro me ripka kem birbir mo ro mana ko ikem vane gua ngkem anga kapuru kem sa gua buka vantem here kalpukem anga kesene kil mo kemsa gua kemsa ne guanken ne gua anga kapuru so mepka anga lo ngoma horek ausi lo vatono ok, toro me gua toro me va okem toro me to kure lero, leuro me doro mo to kem, mo to kem va kur e bung per anga lo anga kem mo ro mana. Mo to mae e rongkem mo puro mana mo gua mo va okem toro anga pukasi mo pi to kem siam. Toro me ripka kem mo gua buka anga le ngoma doro mo. Toro me ripka kem birbir mo gua kem mo gole, siam mane ker o siam ma mene anga mo blik mo pi.